Seng geu pad mu leuyi geu ma ma’mu sa’reu nya diga geu limta yaan beu nyam biruma, muun nyedda geu ba’ foora, ba’ toora mu za’yaa geu limta mu ma bu ko veneb fak “beya, bu ko veneb faknbeya, fakbu ba venebu pad geu too, yabu keu kan geu yeb ta yilu bu yaata ulajen ba ɓa ɓa munu, ba munu geu too mu za’ kunu mu nying meula, mu nying weuleu geu mu daa bu tu’ boo bira mu em kin chuch morning mass mu ja’i uleureu geu zong morning mass ko bam keu yaanbu tuenig minute to seven, too bu beya mu beya morning mass da, bu beyai geu bu dom oduningna, bu dam odining neu geu bu za’a kunu bu bira kun yilu, bu bilayi yilboo yamu uleui ma bu kum kunu keu yebbid ta bu gam nullongna bu paa pira bam ma’n lee ma bam ma’a lee ma teu bu nulong kadn de au, ina teu bu muong kada de au, ina teu bu muong kadn de au, boo baa mop n lee, too, bu paa bu bed pireui pad geu neere pad za’ ko kpang oora emmi zongna ra tu da in lii zangna da tu yebo za’n sam bobm moo, geu bu kum uleura maako tunda yake mu ma retire geu bu daa mu yilu geu tu yeb kam ma’n beya, mu ma’ tu yebu bra too, mu ma’ tu’aa ma’ ma’ ma’ ma’ geu, mu za’ kunu, mu zangin mu pa’ bable mu zangin ina. Mu zangin kunu, mu zongini neu too, shikenan mu egga mu egeu geu bid mu bid kum mu nyi kumu, kum nuu nyi kunu, kum mu nyei i geu bid mu bid uleura mu eg naa ni har har har har yaa ma’ ulajen ba kob, too, yaa ma’ ba koba reu, mu yaa mi ba koba reu mu kunje ga zamu euk kunu gam bu teu geu veu bid naa yilu, damu saa veu foga, da mu kela mu saa veu foga, damu saa veu fogeu geu yamu pi veu bira foga, mabu uleul pi’na muteu geu nuu yeb naa yilu to, nuu yeba reu mabu uleul kobm ziga, kob mu zig uleuleu geu too, kum makin nyi’na, kum mu nyi’i geu, man kuma mu kumi zogeu geu loo mu lii in liin mabee boo shikenan mu em odudbe mu bid dam beya heba seng nee seng kaya mu be’u senni geul muu kin doma amgu seng lee seng kin mu be’n see sengna kin mu be’n sinneu geu ma’ya tebke ni kee, bai tebkeri too yamu geulla mu dama mu dan odlualbe geu kid maa kin bidna yilu, nyam ka’am geu mu bira geu bang ga too, nyamo mu bira geu bangneu boo too yamu kum kumu mu launi geu myen ba kob-je-iireu ma’i geu bob mu lii in liin mabeya, mu lii boo too oo maa bidn kini ma in egn in eng beya ma ko’n ina yee egnbeya, nasara kpobau ma ko’n egubeya, ma ko’n egn beya, mu egeu geu, zong kam mu eg ina gog fogeu be bira, zong kanu mu eg ina gog fogeu be bira, zong kam noo, zong kam ko mu eg bid, <hesitation> Kaiya nomos tu mu gam mu gab mu eg veneb nuuongna veneb nueng bira mu eg taa mu eg faa mu eg faa mu eg faa mu bereu geu bid kum kunu kum mu nyi kunu, kum mu nyi boo mu bid ma veneb nuu-boora egn biya gam bnu be tu’ningn ma mugeu naase beuneu geu se da mu in yeba eg ma’n beya ma ma’ taa mu ma’ taa mu ma’ ma’ ma’ bereu ko too vug ma geul gbaru zoga, vug mu geuleu zogeu geu rug mu geudeu zogeu geu maa kin bira, mu birai boo kum yama kim nyinaa bingmu kum mu nyoi zogeu gu too, kab kab kab kab njam njam birum ko za’ ma’a em geul ma em exercise ma’n beya nyani kanu mall ma’ trekking baa bekaji kareula exercise ma’n beya gam mu ma’i kan gu mu kii lamke sosai, mu ma’ singu mu kii lamke ga, mu ma’i ma’ ma’ mu biragi ko ya mu nying uleula, mu nging uleuleu ko yebbid ko ulal i bira yaa, yobu kum kumu neere pad baa yota ina bob gam nulong gameda i gam nulong ina hmmm in bira boba roo lamkiya kiya roo adeu boni roo pad i kiya feu boni reu pad ya i baa kunu kai baba nya geu in teu kin in ma bina kim, ma bina kin ina bin bereu au, ina bin be’ reu au ina bin kiireu au in na bin kii reu au ina bin kiireu au in na bin kii reu au bu da kin bira ningna deu yota lad ma’nbeya baba nya geu mu kiya kin mu beya kin nyamu beya kin see baa kum yilu too, ba ko susu udu beya. Bu pii susu udnbe geu shikenan buleu em nou susu nengna deu susu ura, ningna deu susu ura, ningna deu susu ura, maako nyam kam ko mu ud susu ko. Mu ma’ nyam yaa, nyam nyaa beya yoo nyam soona, gam ina mu bageu nyam soon ni, too nulong maa beya piiya inu ina bura manni, ina bura ma’n zong yeba bureu pad nung maabe piireu keura, beunaa bu pa yare bira bi’n neu pad nulong mabe pireu uleura, beunea bu pa yare bira bi’n neu pad nulong mabe ram piin, nuccong mabe piya emma uleura aa mu mo nyam ya, mu mo’ nyamya veneb oo beddin mu kiin be lumu neba i ma’ina yee ko veneb oo pi’u gbaa. Too, karau boo, mu bireu kaa kin boo nyam beureu lummu nyan birun geu, seven, ba ningsina, mu lii in liin beu ma bei geu too, seu bid mu nying uleuda, mu nying uleuda geu mu poo kunu addu’a ma’nbeya, gam addua ma’nbe geu yebbid de pu pii geu maa ti geu bangn koga too, maagu seven, seven thirty mu pii addua’a ya mu pii uluu, mu piya yeba ko bu pii geu mateu ga ko, soo, boogeu pii bu sa’ ululyen nine nine thirty, too mako mu kumga, ma seven, seven-thirty mu piya wu damu lega mu addu’a mu leu zong mura. Too, nyam kam ko neu zongin in yeba, mostly m zongin in bura in zangin in bureu ƙo yaa ma’i dagula ko mu pii keun uluu mu leu kunu too, mu moya.